هو، چرګان د مرغیو یو ډول ګڼل کېږي. هغوی وزرونه لري او ځانته ځانګړي غږونه لري. چرګان په ځمکه ژوند کوي او ښه ځغلي. که څه هم <hesitation> ډیر ښه نه شي الوتلای، خو لنډ واټنونه طی کولی شي. نو چرګان د مرغیو له کورنۍ دي او مهم رول لري.